Yalafiki yameanga cheche yani kusang kutokana na jinsi tu vino tukaishi sana vino tukapita vino tukaikala nao tuku vwanga vi na vi na vi tatange achelenje vibaya kutokana na matendo maana fuma vino tukui tukaizshala fuma vino tukazsha nayo tukazsha nayo ningo tukatamkiana ningo maneno kusaididana viwiw angache vivi aningo. Ne mwele alafiki yane msiga vwangila ningo saa nantaya lipo natya sipo kweni kaya nguzia kuya ngwandila ningo sana tofu sio kava wangela vibaya kavwa ngela vibaya mhh ka vwangela ningo mdaa wosi ngaya mkucha rafiki wa kwali uli ntya limina vina vi ali tabia njipe ali ya zipa ndalina ta ali ni tabia njipe njia nli tabia njipe wiyo ngali ntabia zipe nteli ntabia zipa kutokana na muntu vino tukaishi sweswe na rafiki yane. Kuswanda uno tukavangila na vibaya walo ugondo unoka ukajitokeza baina yetu na ndotwava ngila na vibaya tukashauria ntwitwi moja, mbili, tatu inuka omba asiningo vwino kaoba aningo tusha tusha soza nawala tusha ombacha